Ho antsika mpandeha jiaby, <hesitation> mety hisy tafio-drivotro na fiovanga hely zegny amle le <hesitation> fandehagnagn'antsikagny ke tsy mila taitaitra zegny are fô calme tsara fôgna <hesitation> apetaka tsara ceinturen'olo jiaby de tsisy mietsiketsiky fô mety mandritry ny fotoagna helihely fogna igny de kaofa afaka igny avake de mizotra tsara fogny koa diantsika avake.